Eoa i zareo brésilien ndraiky io izy zany resaka poisson fruit de mer reo la mety amindreo any, io zany tonga de asia voanio, reny voanio no atao anazy ao. Base-n'ny zaka karakaraha zay zany tian'i zareo brésilien, foto-tsakafon-jareo ao karaha zany leroa.